wo woìɔ sèè wò naŋ ready wèè, sèè è naȧŋ hàì taìŋ wèè wo nyɛ̀lɛ̀ jieuŋ nɛ̀, wo Dayà nauŋ kìɛ̀ŋ jiikɛ̀ɛ, ke jiikɛ̀ɛ bi zȧ nȧŋ yaȧ mȧȧŋ wo nyaankònèɔ, wo nyaankònèɔ kɔ̀ȧ wo ka wo ɓèmè wɔŋ sie saȧŋ wo wuŋ fìà, wò fìè wuŋ wo wuŋ sɛ̀lɛ̀, wo wuŋ hiȧŋ, kɛ̀ wò ùùsù wɔŋ nyaȧuŋ nɔɔ̀ŋ, wɔŋ nyaȧuŋ wò donȧŋ uusù wo nyɛ̀lɛ̀ e jieuŋ nɛ̀ ɗeweɛ̀ sua wuŋ wò mȧnȧŋ niìŋ, è nɔ̀ɔŋ zȧ mȧȧŋ wo zɛmɛɔ̀, wo zɛmɛɔ̀ wò kɔ̀ȧ e ɓieɛ̀ sùȧ wo kàmè e jìè dafɛ̀ɛ̀, e jìè dafɛ̀ɛ̀ɛ tiŋ wò donȧŋ hiɛ̀ŋ woiŋ jȧȧ ɓɛ̀ guùŋ, woiŋ yaayè, wɔŋ nyaȧuŋ nɔɔ̀ŋ nɔŋ zȧ wò uusùò, wo kuwȧ nɛ̀ŋ gbiŋ wèè wo uusù wèè wo bȧnè jieuŋ nɛ̀, soo yɛ̀ì wo woì wò nyɛlɛ, wo woìɔ bȧuŋ yaȧa zȧ aŋ nyàauŋ nyààŋ wo sɛ̀ɛ̀ɔ wo yèɔ kuwo tɔɔ nyȧŋ, wo sɛ̀ɛ̀ɔ sèè wo naȧŋ ready wèè wo dàà, wò donȧŋ kɔ̀ wo nyìmè nyìmè maŋ kuù kpee mȧŋ, wo miŋ hiȧŋ wo miŋ hȧȧ ko kuù ɓȧwaì, ko kuù ɓȧwaì wò haà mìŋ, kɛ̀ wò kàmè maŋ tùwa wòo haȧ, wò ka wò kȧmè maŋ dùùm woì dàwiuŋ nyȧŋ bȧ aŋ yè nyaŋ wò gbile wuŋ bi lɛ̀ wò hiȧŋ wò hȧȧ kuù ɓȧwa wii, ko fèemȧŋ wii wò daa ke kuòuŋ nɛɛ̀ŋ, kɛ̀ wò kɛ̀kɛ̀ jɔ̀ȧuŋ nɔɔ̀ŋ yɛ̀ì wo wòì wò nyɛlɛ.